Re ba ton se getta re den ra yomi e-ra soō lare, Oka mor be egeta kitonma. Obari ka ku re egeta wen ru bor Ō ku ko-o re ki chana njeje aweii ye ruki tor na Olara, Iyime Owey or lyime okpo si, dor ajer baā, ēnn̄e jor ta la onu ra baton ajer bāa ētera yo, wen gwa te kure ku wo chase. e dor nu ro wen O-bo ru kōo ki na. oso ki sī oka, o ka mo kōo ma okaru ki sē, oka na parre parre ntito. wo ka mo ntito ka bara tha-n, se be oka ku se oka na tuto wenka mo ku epioyo denre yo ru ki na tito ka epioyo a Oro gbere kwo egeta ede ra yon a fiya ru se sa be kōo se olāa kpe se kōo o se ogbo e ō or Ō or e-Ōo o ka mo koo Ō ka Ōr Ō wen O ka lāa kpe, o kalaā kpee epioyova Ōro njeje ti māa be reyo o Sīe bāa re Sīe ya odorh se fejira a deregetta kilēe ru, wo kōo me ka si dor be nu re kāa obari kōo obari a n̄na nu beacuse e bo ā ton wo kōo moki gwa so dorh, kōo mo ka Sīe nu, ru ba chamo bo chu ā ā clen re geta ki lēe ru. Ō ka n̄na dor boal ki pa re nn̄a o ka be ocho-choh, a be n- jara ō, ā be o buroō a bī n ejira ō e be ka ra bāan sōo odorh oka fe nu ē npiō yo ca o-ro wen ka ju otor se to a po njeje <hesitation> seē wii a re do re a-n̄n ere n̄ni be re ō tor re yen ē nu ra ba ru odorh be re o ka re yo, sa be den re gi se tito o ka mo kōo a den ru gi se tito ēnu re ke le le se tan̄n, obari ka to ma or wen se boru wen maru, enu re ke re telese tan̄n obari ka chan ma juweh, mo be dor nai, wen be ā ō la re yor, wen nee ti- torwah mo unr̄e mosa sie <hesitation> e nu koō, te re chu l o ru nkpei, weh te re nee r, o ka mo koō to ro getta rede̱ ra yor, ca koō yei bari ato ka se <hesitation> ne ru i o rō kpei, yol ka pei, o ka mo se wii nee ro ku re baā a cu a si re si boi nsan, na ka si ju, ka ra ju, ka re ju-la ma ru re ba ru- re ke si re boi nsan so dor nsan ya ba, mo be tor ma, mo be tor ma yeni nten ra o ju <hesitation> ō ōr re ke si. mo be tor ma ya ni, mo be tor ma ya ni, mo be tor ma ya ni, mo be tor ma ya ni, wo ka mo kūr, ka te re chu na ra- m ir o ro nkpo na ru, wō ka mo kor e̳ getta re den ra yor ni, be to re enu chu na ra ii ō kpió, wen te re nēe ru, weh getta ca te re chā nēe sí, so ke ká ke ká tor, ii nne-nu bēyun ronkpio ī j̄ī ya āh ii o rūnkpio be re ka tor poiru ge tta, weh getta ka le ru.